Jadi idiq <hesitation> rupa tauwe atau rialetaq <hesitation> ituntuq kiq untuq malempu ri pada-padattaq rupa tau. Narekko deq imalempu <hesitation> engkani tu diyaseng mabbelle, jadi nasekkiq tawwe pabbelle-belle. Na jadi idiq rupa tauwe harus kiq malempu narekko engka lo ijama ha lempureppa najaji, apaq yetu <hesitation> jama-jamangnge tegi-tegikiq majjama atau agi-agi ipegauq harus kiq malempu. Apalagi pole ri aletaq lettupi ri pada-padattaq rupa tau.